<hesitation> Karazane vatosoa koa misy gne diamand, misy gne volamena, misy volafosy, misy gne safira, emeraudy, beryl, da misy avao koa gne cristal.